murtel ge so cako tora paku ge, ngone jau ena foturu-foturu, rasi ngone cako ena tora toma paku gena foturu-foturu, la paku ge ena masusu tora nao-nao la ena marisi.